Ny maha samy hafa ny ampondra amin'ny soavaly an dia ny soavaly an mahery mandeha, manana hafainganam-pandeha dia mafy fa ny ny ampondra kosa miadana. Saingy ny ampondra izany manana ny mahatanty lazon'ady izany, izany hoe afaka manao asa alavitra na mandeha alavitra dia tantin'ny ampondra ilay izy.